Ai ara-dalàna siii tsara si ra ohatra ka hoe avy amin'ny alalan'ny teknôlojia agnatsarana faheza- miegnan'olombelona satria amin'io de maro be si fahalalana hita sady azo alena tahaka de ampiharina amina fiegnana, zany mantonga hoe tsara tsara le fahalalana azo avy amin'ny teknôlojia.